<noise> raha magneno le tsofigna <noise> ndraiky zao <noise> sodigna, babampa, <noise> farara, <noise> flute, saxophone <hesitation> lamozika, trôpetra ah,